آز آنپڑے سوکراں نیں پوئیم ماناں بیت کیوے طریقے یاد کرانڑ کھپے، یاد کراونڑ کھپے یا ناں کرانونڑ کھپے، ٹھیک اے تو آپاں نیں ری پوئیم تو لازمی یاد کراونڑی اے، کیاں طریقے یاد کرانوڑی سے ای استاد ماتھے ڈپینڈ کری تو، اگر استاد آپری زیتلی بھی محنت کرسے ناں اگر سوکرے میں بھنڑنڑ ری انٹریسٹ نتھی تو استاد زیتلی بھی کوشش کرے لی او سوکرو نیں بھنڑے، چمکہ کجھ ما باپ نا بھی ہونڑ کھپے، لازمی سے، اگر پوئیم آپیں یاد کراوں تو پہریں آپاں ناں بیسک اسٹارٹ کرشاں۔ بیسک جیوے طریقے سیں اسٹارٹ کرشان الف شیں اسٹارٹ کرشان، ماناں تیار تھے گیوں، ہمزے گیوں، سندھی میں ہمزے گیوں تو ایک ایک لفظ روں ھجے کرے بھنڑانوڑوں پڑشے، پہری امیں ھجے کرے بھنڑانوشاں ایک ایک لفظ ماناں بیت سے تو بے یئ بے تے زبر ت ایوے طریقے آپیں ھجے کراوشان، ایک ایک لفظ ماناں ھجے کراواں، اینی بہتر ای سے کہ انسان، سوروں نیں نالیج بھی تھئی زائیشے کہ واقعے ای ھجے کرے بھنڑی لیشے، تو اینا ہاروں ای لازمی سے، کوئی بھی مشکل لفث نیں بھی ھجے کری بھنڑی لیشے۔ بھلیں مشکل ہوئے پنڑ پوئیم یاد کرنڑ لازمی سے، ٹھیک اے ناں، اینے یاد کرنڑ للازمی سے، پہریں قات اگر ما باپ نیں بھی توجہ ہونڑ کھپے سوراں متھے، سوراں نیں بیسک بنانوڑ کھپے، بیسک بناوشاں اسٹیپ بائی اسٹیپ اینے کرے محنت کرنڑی پڑشے، اگر سوکرا خود نہیں بھنڑتا تو پسے استاد زیتلی بھی کوشش کرے ای سوکرو نیں بھنڑے۔ اینا ہاروں توجہ ضروری سے، صحیح سے کھیل کود بھی کرے، ایک لمیٹ ہوئے، روزانی ایک کلاک آپیں ڈیشاں تو ای چھورو ٹرینڈ تھئی زائیشے۔ سیلف اسٹڈی تو لازمی سے، اگر سیلف اسٹڈی نتھی کرتا تو پڑہائی اجائی سے، ایک پڑہائی تو اسکولاں ری پڑہائی سے، ایک مانڑاں ری کہے واقئے ماں نتھی آوتی پنڑ پڑہائی ای بھیگی آئیسے، ماناں اسکولاں ری پڑہائی الگ سے، بھگوت گیتا ریی پڑہائی الگ سے۔ ای پڑہائی بھی لازمی ہونڑ کھپے، ٹھیک اے، ہے وات پوئیم ری، اگر انسان نیں یاد ہوشے تو ہنبھڑاشے، نیں یاد ہوشے تو چم ہنڑاشے، پیپراں میں بھی سوال آشیں تو شوں جواب ڈیشے؟ کوئی بھی پوئیم رائیٹ کرنڑو سے، کہ بھئی ای لکھی ڈیو تو ای لازمی لکھنڑو پڑشے۔ اگر یاد ہوشے تو لکھشاں اگر نیں یاد ہوشے تو چیاں لکھشاں، تو یاد تو لازمی کرنڑو سے، اینا باوجود، چارئے کوئی مانڑو تمارو انٹرویو لے کہ بھائی تمیں کتا پوئیم یاد سے اے میں کوئی بھی ہیک پوئیم ہنبھڑائو، اگر یاد ہوشے تو ہنبھڑاشے نیں یاد ہوشے تو چائیں ہنبھڑاشاں، اینا ہاروں آپاں نیں لامی یاد کنرنڑو سئے